Sarde fu joga tew keccu baññe ngoo taa hawtu ngu e haako, nden nan ñamki mbaawaiki wonno watte ka feewiŋkiki, sarde fu ngaɗa ka lootuki juuɗe maa ko ɗume lokati.